Për mi no ël denaro a pöl pa caté la felicità përché secund mi a pöl giütete përché pöle caté lon che völe, ma al e pa che pöle caté la felicità e cuindi për mi al e pa parei